آه نختار أنها نكون نحلة، <hesitation> نحب نشوف كيف <hesitation> أنها حياتها منظمة <hesitation> وخدمتها كيف سرب <hesitation> وكيف أنها تضيف بالعسل.